Quannu si parra di musica rock pensu a li cuncerti cu migghiara di genti chi ascutanu e abballanu. Lu rock è la musica chi forsi havi chiù appassiunati nta lu munnu, puru nna stu periodu. Li cantanti rock sunnu assai canusciuti e lu sonu di la musica rock havi na forza chi scutulìa la menti e la fa arrispigghiari.